﻿Cakka ning wu lu wuciinama fudi lu wuciina ke maa miniji mun <noise> deero duula kar lwaani ti piccirem kam nong fudu shi kara luun nyu duula kemaa minyi mu deeron kan wujii kam nong fudi shi ke ra luun ndeeron kan wujii. To kushira shi yiijin shuran ka te pang kiji shi tunbijin wuji kan ii kedek ti shikro, fudi shopaani kam maa ti shoƙƙon piccirei pang kijimoi ke maa peejuƙo cakƙi fudu in wuciinamo ta shubaani i wuji wanna shikni maa wanna shikki nong wujimo, kera kuma elei dungkuko tang yu eleero fudi shi kan duula mo dang ran wattu ka duula fudi shi kan wujimo ta deeron kan wujii. Ke maa likon loo ta yu tere maa bambidi wuji ashaɗu wujim ta yu tere ɓambidi loommo a daƙƙulom aam kuma ke maa miniji aam shin ɗuula ƙaam nong fudi shi ta lnun duula ndeeron ta duulai kam nong fudi shi ta deero andaaƙile ƙam nong fudi shi ta luun anɗaakile ke maa peejuko kemaa kummuƙon ti piccirei maa kushira shin ƙa miniji ƙema aƙƙo foƙƙi kera waan andaakile tayei ƙen yuƙkuru anɗaakilemmo ƙen pattina ko ta bwee ko kuma ƙen adi kiji mije, ko kuma ken pattina ta aamwaani birang shi wiyi ta duulo shik aami. To, i mo kushira shi yiijin shuuran ka fuɗii lu wuciina mo. Cakkai kan anyem ta yeeni kan liiyan anyem ta yieni kan liiyan anyem ta yieni liiyan wuciina ndi liina ka dok - ka - dok. Mauni ta yu tere peleu, manni ta yu tere gbonong she dai wujii, wuji maa shaduko to, ke maa baanon, ke maa ƙan wuji ta minaaƙom we shi ta wushirai ke maa baanon ta daƙƙileeni, loi ta yuweni wuji shin wuji kuma ta duuleero to, ta dakkileeni nong woccire doi ta woccire, she dai ke maa yiiko shuran ka manni wuji dokro ƙen hadun ƙen shabun cakkai kedema ti fudi ti peccirei to wiyi shira piccire ta deeron kijimije peneng ke maa shubun weshiraku ar yu shuran birang.